Nakke injo punna bissa a baju nu susa ka kunni mae bela sessa ki ri ere jari punna na sassa a aklampa a rolo dikaloroa jari punna di kutaknanga ntere pakua a sassa baju lohe intia, ka ri pakkumpulu ji rolo baju-bajua baju-baju nu arak a ku sassa do nampa injo punna maingi di pakse're, di paksere i di keranjanga di erangi aklampa ri biring kaloroa disassa nampa punna aklampaki ribiring kaloroa, ammake pa oto ka riek oto ku nampa punna lantema injo akboja ma batu-batu nu lamparayya na ku pa'gosok-gosok mi batua ka gitte inni tala maing jaki angerang sika' ka injo batua nu kasara ji kunjo-njo ri kaloroa nampa nakke biasa a make a rinso punna sassa a ka injo rinsoa ou nu hau' punna maingi risolo inj-disoloro injo do' pakeanga nampa punna maing mi injo amminro maing mi injo ku soloro na ku sassa pakeang ku, amminro ma rung burukneng ku nampa punna lante ma ri balla <hesitation> Ku aklampa mi ku panging soro panginga todo di anak-anakku, ri burukneng ku ka nu labbi lohe sassang ku